Te ihó hora na naxu na kendo na, ndano o xanó, te dina nuká nanakino xhin, in taó duté nguataó duxhi dakeno xhin tangua a ko xhin tangué, na nanyixhi nikan dituú, xono no dené no'ó kendenó danó diki ndano xanó té xhin xundá no ko tana no iin inó.